бірге әр сәтіңді көңілді өткіз таңғы шоу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
қош келдіңіз қайырлы таң
қалыңыз қалай көңіл күйіңіз күшті сияқты ғой
і көңіл күй жақсы іхі әрдайым жұлдыз фмге келгенде келген сайын көңіл күйім күшті рахмет үлкен
іхі мен де сені жақсы көремін айри
жоқ қалжын ғой айри қош келдің
ііі бүгін енді халықаралық достар күні екен іхі
шын жүректен сенің достарыңды сен де дос санап жүрген адамдарды шын жүректен мерекеңмен құттықтаймын о
енді бүгін бірден тақырыпқа көшіп өтіп кетейік иә
іхі ііі бүгінгі тақырбымыз қыздар мен жігіт арасындағы достық бар ма иә жалпы сенесіз бе мысал келтіріңіз деген сияқты
ыыы иә сенемін
енді мектеп қабырғасында ыыы жалпы менде і достарым тек қана ұлдар болды
іхі неге білмеймін бірақ мен сенемін
і әлі күнге дейін де бар ыыы достарым
мхм жаңа бір кісі жазған еді ыыы қыз бен жігіттің арасында дос болу үшін ы қыз мүмкін ы ер мінезді болу керек шығар деп
іхі білмеймін бірақ сізден ондайды байқамаймыз жоқ бар
баршылық бар ғой жақсы кейбіреу енді айтып жатыр негізі ыыы біреуі міндетті түрде ғашық болып қалады деп
ы қыз бен жігіт арасында дос болса
ыыы мен ғашық болған жоқпын мүмкін маған ғашық болған
неше жігіт неше жігітті ғашық қылдыңыз
білмеймін білмеймін білмеймін көп десең
былай дейді дружба может обойтись без любви дейді а любовь ы без дружбы нет дейді иә дұрыс айтады
қосылам қосылам жақсы
сіз өзіңіз түсіндіңіз ба ананы і түсіндіңіз ба
нет дегенді түсіндім есть деген түсіндім соңында болды болды иә
ііі айри тағы да қош келдің
ыыы карантинді қалай өткіздің
карантин ой керемет болды екі жарым ай бойы үйде отырдым отбасыммен бірге
ііі карантиннің бірінші айында мен әбден ұйықтап алдым мхм
ұйқымды басып алдым
екінші айында біз ы продюсерлермен бірге онлайн жұмыс жасадық
іхі ііі бес алты ән жаздық і демо жаздық және де клип і түсіріп үлгердік мхм сол жұмыстар деген жақсы
мен негізі бірінші естіп тұрмын карантин қалай өтті деген кезде ой тамаша керемет өтті деген адамды
негізінде әртістерге жақсы болды демалыс
негізі ыыы жанды дауыста айта алатын әншілер үшін де керемет мүмкіндік болған сияқты
себебі жан жақтан таппай қалдық қой біз жаңағы ы хабарласамыз ой мен ана концертте едім мына концертте едім жаңағы онлайн концерттер деп
іхі айриді да солай әрең дегенде әрең ұстап ұстап ұстап ұстап әрең дегенде ұстап алдық
квартирный тенгриге қатыстыңыз иә онлайн коцертке
иә қатты ұнады жалпы команда күшті жұмыс жасады
мхм өте сондай бір комфортный болды концерт
енді менің бірінші онлайн концертім сондықтан сәтті өтті деп өзім ойлаймын
әлі де әлі күнге дейін менің ата аналарым ыыы ютубтан қарайды
ыыы ұнап жатыр баршаларыңызға
сол жазып жатыр маған инстаграм желісінде
ал өзіңіз инстаграмнан і үйде отырып тікелей эфирге шығып сондай концерт бермедіңіз бе
і жоқ берген жоқпын неге десеңіз ііі оған менің ойымша квартирный тенгриден кейін ы как то
өтпей қалады өтпей қалады десең
жақсы ыыы достар ыыы айри ы есіңе сала кетейік ы немесе айта өтейік ы бүгін саған күшті сауал қойған тыңдарманымызға арнайы сыйлығымыз бар
мхм гавай және маями аквапаркіне қаласына емес аквапаркіне арналған ы төрт билетті бір адамға табыстаймыз мхм
күшті сәттілік сондықтан ыыы достар инстаграмда дәл қазір тікелей эфирдеміз
жұлдыз нүкте фм парақшасында енді құдай бере салған мынау инстаграмға бір жаңа леп алып келген сияқты айри бір әдемі әдемі сұлу
айтпаңыз сол ғой сол
иә инстаграмда жұлдыз нүкте фм парақшасында тікелей эфирдеміз
айриге қояр сауалдарыңыз болса міндетті түрде жолдаңыздар хабардың соңында он бірге таман біз жеңімпазды анықтаймыз
ойладың ба деген әні болып кетті ма дейді жоқ болған жоқ
түф кекілін ай дейді
жақсы менің дайындап қойған мына жерде бір сұрақтарым бар еді іхі
мен мен айтайын ба әлде қалай
а міне міне міне ал ал
қаңтар айында енді карантин болады болмайды ешкім білмейтін ы кезде қаңтарда мынандай бір сұхбат берген екенсің
қазір байқауларды іздестірудеміз деген екенсің тағы да бір байқауға қатысайын деп жатырсың ба
иә енді бұйырса ы сондай бір ы ммм желанием ашылып бір
бірақ дегенмен негізінде біз ыыы сол жазда планда жоспарда болды
бірақ енді дегенмен бізде карантин болып қалды
мхм қандай жоспар еді сонда
ыыы жоспар ы бір жақсы ы конкурстарға барып ыыы келу

і қандай сұрақ қоймау керек сізге дейді
ыыы білмеймін
бұл кісі әлшер каримов емес
ы айридің орындауында суық әні әннен кейін үзіліс үзілістен кейін эфирге қайта ораламыз
таңғы шоу
қорқасың ба
жарығы сөнген қараңғыдан
бір өзің жалғыз қалуға
жалғыз қалуға
жұлдыз фм
жұлдыз фмде таңғы шоу
енді айриге сауалдар көп келуде мынау инстаграмда жаңағы ыыы эфирден тыста оқып өткен болатынмын
былай дейді енді тақырыпқа байланысты
тақырыпқа байланысты айтатын болсам дейді достық ы болады бірақ ол достық өзгеше дейді жалпы өзім тоғыз жыл өз әйеліммен дос болдық қазір отбасымыз дейді
ооо дос болып кейін жанұя болған өте жақсы екен дейді жетібай парақшасының иесі
мхм бақытты болыңыздар
шоу бизнеспен айналысатын әншілерге карантин қатты әсер етпеді дейді
ыыы той бизнес ы шоу бизнес деп жатыр ғой жалпы тойдан сізді көрмейміз иә
тойдан көрмейміз
ііі бірақ енді тойға шақырса бас тартпайтын шығарсыз
а тартпаймыз бас тартпайсыз
бірақ енді сіздің қай әніңізге күшті билейді деп ойлайсыз тойда
ыыы білмеймін ол енді вкусқа байланысты мхм
менің ойымша менің әндерім барлығы сондай бір билейтін әндер сондықтан мүмкін енді қазіргі таңда жастар
жастардың тойлары болып жатыр ғой мхм мүмкін шақырарсыздар мені реклама ма
кәрілердің тойы болған ғой
өзіңіздің өмір жолыңызда дейді мақсатыңызға жету үшін бір жанның көңілін қалдырған кезіңіз болды ма дейді айжанка
ммм есімде жоқ бірақ жоқ жоқ қой деймін аллаға шүкір жоқ мхм
ы айри ханым ы өнер жолындағы жетістігіңіз бен жеңілісіңізді атап айтасыз ба дейді
ііі жетістіктер өте көп және де менің ойымша әлі алдыда мхм
ал жеңілдіктер енді менің ойымша бәрі тәжірибе сондықтан оны жеңілдік деп мен жалпы санамаймын
мхм белгілі бір жаста мәңгілік қалып қоюға мүмкіндік туса неше жасыңызды таңдар едіңіз дейді амангүл
әр жас негізінде тема ғой
сондықтан ііі менде жалпы сондай бір і не жоқ бір граница
шекара жоқ
осы осы жаста мен қалғым келіп тұр деп
жалпы ыыы орысша айтқанда чтобы душа не старела дейді ғой мхм сол ғана
бізде ақбибі түсінсе болды қалғанымыз түсіндік деген сөз
айридің анасы да түрлі конкурстарға қатысқан деп еді дейді
мхм қазіргі таңда ән айтпайды ма керемет қыз жолың ашық болсын дейді берікбаева гүлнұр әмин рахмет
енді спорт денсаулық кепілі дейді ғой өзіңіз ііі карантин кезінде болмаса жалпы спортпен айналысасыз ба
спортпен ііі иә әрине
карантиннен кейін енді енді бастап жатырмын
і карантинде мен енді кішкене салмақ қостым
сондықтан ііі диетаға отырып іхі әзірге енді енді енді бастаймын енді себебі тренажерный залдар ашулы мхм міне
жақсы біз файтклаб деген жерге барамыз иә құдай қаласа аха құдай қаласа
сіз де сол жерге барыңыз банясы бар екен
ііі сізді танымал еткен әндеріңіз бе әлде келбетіңіз бе дейді ммм рахмет
маған да ұнап отыр маған да осындай сұрақ қойса екен иә
ой сізге ондай келмейді ау енді
ааа ақбибі көреалмасаң тыныш отыр
сөйтіп сізді танымал еткен әндеріңіз бе әлде келбетіңіз бе дейді әндерім
жалпы келбет жайлы сұрап қалдық қой осы образдарыңыздан өзіңіз ойластырасыз ба сізде негізі әр і бір жыл сайын дейін ба неше түрлі образдарда болып отырасыз ғой мхм
енді әрине ы ұжымымыз жалпы
ыыы арайым интертеймент мхм продюсерім және де ммм оның ішінде стилистер бар сондықтан ы мен өзім ойламаймын
ы сізге осыны айтады сіз істейсіз
жоқ енді барлығымыз былай ойланып іхі шешім қабылдап дегендей
алдағы уақытта бірақ тағы да сондай жаңа образ болады ғой иә
әрине күтіңіздер мхм мхм
ы мынау ыыы мұңайытпа енді деген әніңіз бар ғой іхі кімнің бақшасында түсірілді
басқа әлемде түсірдік біз
басқа әлем иә басқа әлемге ұшып сол жақта түсірдік ііі
іхі дей салайық иә ақбибі егер уақыт көлігі
ы уақыт көлігі қай уақытқа саяхаттап қай уақытты түзетер едіңіз дейді егер уақыт көлігіңіз болса қолыңызда дейді
ммм мүмкін і ой білмеймін қазір өте қиын сұрақ оны ы ойлану керек
мхм мен баймын деп ауыз толтырып айта аласыз ба дейді қай жағынан байсыз дейді
иә мен баймын ең біріншіден жақындарым аман есен
ііі барлығы жақсы мен бақыттымын сол үшін ол мен үшін байлық
мхм жаңа ғана енді мұңайтпа енді бейнабаянда жылан бар і кәмшатпен айтқан әніңізде де жылан бар екен
иә иә жалпы неге жылан неге түлкі емес неге қасқыр емес неге бүркіт емес неге жылан
себебі жылан деген і негізінде енді әйелдерге ұқсайтын
ауыр кетті ауыр кетті
иә енді құпия емес ол іхі бізде бар сондай іхі
қазір мынаны естіген көп әпкелеріміз ыыы сен егер қасында болғанда не істейтінін білесің ба айри
иә нұрғазы көрсетіп жіберші не істейді
нұрғазы і міне бүйтетін еді
мені кешіріңіздер енді ол жай
ертең төреғали сияқты қатемді кешіріңдер деген ән шығарып жүрмеңіз
шынымды айтсам дейді менің келіншегім осы айри қыздан қызғанады дейді себебі мен көп қараймын айридің концерттері мен бейнебаянын дейді
қашан тез тұрмыс құрады екен дейді ермек жазып отыр бұл хатты
жалпы шаршадыңыз ба қашан тұрмысқа шығасың деген сауалдан
ммм жоқ шаршаған жоқпын
ол в принципе ы барлық жерде сұрайтын ы сұрақ іхі
сондықтан мен үйреніп үйреніп қалдың мхм
айридің өзіне көңілі тола ма адам ретінде әнші ретінде дейді түзелбай жазып отыр бұл хатты
әрине толмайды себебі совершенству нет предела
сондықтан әрине адам ретінде әлі талай талай жұмыс жасау керек
м және де әншілік жағынан да мхм
күләш бәйсейітова атындағы мектепті бітірдіңіз іхі эстрада цирк колледжін академияны бітірген екенсіз мхм
неше жыл кетті иә
ой шаршамадыңыз ба оқып оқып
жоқ ол менің жастық шағым керемет сәттер і сол
ыыы өмірде ең қиын таңдау жасаған сәтіңіз болды ма дейді
ең қиын мхм
ммм жоқ болған жоқ
жақсы айри ханымға арнайы бір сұрақ дейді өмірлік мәні бар деген группаның админынан дейді
қыз бен жігіттің ыыы не дейді жігіттің ыыы арасындағы достыққа не дейсіз меніңше өтірік сияқты дейді
енді сикоғой сіз ұйықтап қалған сияқтысыз
бағана жауап берді бағана жауап берген еді сикоғой өзіңізден көріңіз
жанды дауысты ән салып берсе домбырамен ба қобызбен ба дейді тойбет кизет
енді бұл кісі ыыы домбыраны бітірген мхм иә мхм
бес аспап қыз
ту айриға не айтсаң іхі дей беретін сияқты ғой шоу деген әнді тыңдап алайық
үзілістен кейін эфирге қайта ораламыз
эфирде таңғы шоу
көмекішісі жеңілдетілген лизинг бағдарламасымен қолжетімді толық ақпарат шивроле сызықша авто нүкте кизет сайтында
немесе жетпіс сегіз он нөмірі арқылы ұялыдан қоңырау шалу тегін жетпіс сегіз он
жарнама қызметінің телефоны үш сегіз жүз сексен сегіз жүз елу бес
жұлдыз фмде таңғы шоу
достар бүгін бізде қонақта естеріңізге сала кетейік тағы да әнші және актриса айри
айри тағы да қош келдің
жаңа ғана енді үзілістен ыыы үзіліске дейін ы шоу деген әнді тыңдадық мхм
ыыы менің білуімше ы шоу ең қымбат бейнебаянның бірі сіз түсірген
әлі де сондай ма
ең қымбат емес енді
бірақ енді сондай бір запоминающийся
қайсысы қымбат болды
ііі айтпай ақ қояйыншы ойладың ба ма
негізінде ы клиптердің барлығы ыыы
қымбатқа түсіп жатыр ма
түсіп жатыр иә
шет елде түсіріпсіз иә сол
ойладың баны кеше көріп қалдық
ерекше дауыс иесі әркім ешкімнің әніне ұқсамайтын ерекше ән орындайтын айгерім әнші қош келіпсіз дейді сәкен сұлтан аға
адамға қандай мотивация бере аласыз дейді
ііі адамға тек қана адам болып қалу және де і берілмеу ең бастысы
мхм мысалға ыыы мен жаңағыдай ата анасы өнерге келуге қарсы жігітпін дедік иә
мысалы мен сізге жылап жаңағыдай хат жазып отырмын айри маған көмектесіңізші ата анам қарсы өнерге келуіме қандай кеңес бересіз деймін
енді ата ана деген ол асыл
қалай мен ата анаға енді қарсы шығуға енді әрине ол қиын бірақ дегенмен менде де сондай болды
бірақ ата анаңыз өнерге жақын адамдар
өнерге жақын бірақ дегенмен ііі әншілікке қарсы болды жалпы мхм
ііі бірақ енді мені түсінді мхм кішкене ренжіді
бірақ дегенмен біз былай ы үлкен кісілерміз ғой енді шәй ішіп іхі адам сияқты
адам сияқты сөйлестік иә іхі
ііі жасым онда он алтыда болған іхі
і сол і ақ батасын беріп енді солай
бара ғой айналайын бара ғой айналайын иә мхм
өміріңізде болып жатқан оқиғалар қаншалықты маңызды дейді амангүл
мхм өмірімде енді жалпы маңызды ғой бәрі

оны енді талқылау қажет емес өткен нәрсе
і бірақ дегенмен ы романмен жақсы араласамыз
роман деген енді ы жақсы жігіт ыыы өзіндік бір ыыы жолы бар мхм әншілік жолы
сол былай айта салайын
дауысты айтқан жоқсың ғой сен қыз
қыз бен жігіт арасында достық болады дейді менің досым бар онымен бір колледжде оқыдық содан доспыз дейді
қазір екеуміз де отбасымыз бар іхі әлі дос болып араласамыз достығымызға он бес жыл болды дейді талғат мырза жолдаған екен бұл хатты
енді айри сені жаңағы арай айдарханнан кейінгі дуэтіңнен кейін ііі көбісі қытайдан келген екен деп жатыр іхі
жалпы соны нақтылап айтып өтсең жаңағы мына жазып отыр қазақстанның тумасы ма әлде қытай жақтан келген бе дейді мхм
жоқ мен қазақстанның тумасымын і семей ы қаласында туғанмын
таза найманмын десеңізші таза найманмын
кішкене алыстау отырайын енді
қандай ы нәрсеге көзді жұмып тұрып миллиардтарды жұмсап жүруге болады деп ойлайсыз дейді
көзді жұмып тұрып енді көзді жұмып ол ыыы жаман нәрсеге айтады ғой иә негізінде
жоқ анандай ойланбастан ойланбастан осы нәрсеге
айтады ғой көзді жұмып тұрып барахолкіге барып нәски сатып алдым деп айтыватады мысалы
өзіме қимаймын бірақ нәски сатып алдым дейді
жоқ нәски демей ақ қояйықшы енді айтайық

сағат деп па бір сөйтіп айтсаңызшы түсінікті тілде
ыыы жоқ менде сондай жоқ
ммм жалпы ы негізінде ақшаны мен өте ұқыпты ұстаймын
негізі бірақ андай шопоголик дейді ғой сол шопоголик емессіз ба ондай
жоқ қызық емес мүлдем
ыыы не дейді сұлу көздеріңізді неге жауып отырсыз дейді
і сізге бір билет берсе қайда барып өткізер едіңіз және кіммен дейді
бір билет мхм қай жаққа
қай жаққа
жалпы шет елден бір сондай бір мемлекет немесе елге барғыңыз келе ма өзіңіз армандап жүрген ойыңызда жүрген
мүмкін ы нұрғазының алакөлде демалыс орталығы бар мүмкін сол жаққа ііі
енді оны ойлану керек бірақ дегенмен біз енді гастрольдік сапармен әр ыыы әр жылы барып жүреміз мхм
ыыы көрмеген жерім ол корея болды америка америкаға мүмкін
мхм ыыы әрине виза берсе
сіз ы басыңызбен беріліп шыға алмай қалған ойындар бар ма дейді компютерлік немесе казино ойындары дейді
өмірде неден қорқасыз және неден қорықпайсыз дейді
ііі неден қорықпаймын ммм жалпы қиыншылықтардан қорықпаймын
ммм қорқатын нәрселерім көп бірақ айтпаймын
негізі бірақ ы бір фобияларыңыз бар иә
фобия болды ыыы биіктіктен қорықтым бірақ дегенмен мен ы иә ұжыммен бірге біз тауға шықтық мхм сол жеңдім
тауға шығып жеңдіңіз ба парашутпен секіріп жеңіп жатыр ғой
жоқ енді мен ыыы алматинский пик бар ғой іхі иә иә үлкен бір не ііі
жаман емес жаман емес иә
тамаша ән тыңдайтын уақыт екен жаңа ғана тілге тиек еткен мұңайтпа енді әні сосын эфирге қайта ораламыз ал кеттік
эфирде таңғы шоу
ой тұман уақыт байланыс
себеп қиындыққа өзіміз бардық па
бақытты сезімді сезбей қалдық па
мхм өмірде бір жаман жағдайдың жақсылыққа алып келгені болды ма дейді
ммм енді болады ғой біз барлығымыз і пендеміз жалпы әрқандай әрқалай
сіздің ең мықты мінезіңіз қандай дейді
ең мықты мен берілмеймін ыыы және де еңбекқормын мхм
ал осы ы тамақ әзірлеу жағынан жалпы өзіңіз ыыы бір фирменный тамақ деп жатады ғой
сондай бар ма және карантин кезінде сондай жаңаша дүниелерді үйрендіңіз бе
тамақты мен енді карантинде үйрендім
енді енді тек таңғы астар деп қойсаңызшы тағы да
ы енді бірінші ай енді барлығы отбасым барлығы енді қалай айтсам мені ренжітпеу үшін былай молча тамақ ааа
екінші айда енді ммм мама деген молодец жақсы болыпты
екінші рет осыны дайындамай ақ қойшы деді ма иә
бір рет дайындағаның жетеді деді ма
жеке қалған кезде соңғы рет қашан ән айттыңыз дейді ал біреуге ше дейді
ііі жеке қалғанда вот таңертең
мхм жалпы м таңертең тұрып ыыы таңғы асты ішіп ы жаттығу жасаймын дауысқа
мхм айри сәлеметсіз бе қош келдіңіз дейді суахили африкалықтарында алғашқы адам көктен жерге түскені туралы аңыз бар дейді мхм
сұрақ сізге оларға кім көмектесті дейді
не деген мынау тарихи философиялық сұрақ
келесі сұрақ
келесі сұрақ дейді көңілді аю ренжімеңіз
әнді тыңдаған оңай ма әлде әнді айтқан оңай ма дейді айжанка
тыңдағанда кім айтатыны оны соған қарай мхм және де ммм орындауға менің ойымша орындауға мен үшін жеңілдірек
ал қазіргі таңда қазақ эстрадасында өзіңіз і сүйіп тыңдайтын бір әншілер және солардың бір әндерін айтып өтсеңіз
сүйіп тыңдайтын мхм мхм али окапов іхі мхм оның әндері ұнайды маған
мхм өзі бойдақ қой
ол менің досым негізінде
досыңыз ба иә біз мектеп қабырғасында жалпы жақсы араластық іхі мхм
күләш бәйсейітовада бірге оқыдыңыздар
мхм старшак болды ол менің іхі
ооо одан бөлек тағы али сосын
ііі так сосын
ііі қайрат байкенов
мхм ол кісі астанада сіз алматыда ол кісі үйленген сіз әлі жүрсіз
ы арай айдарханмен екінші рет дуэт айтасыз ба дейді
бұйырса болады енді қазір шекара кішкене ашылсын мхм келсін мында арай
содан кейін екінші дуэт жазылады объязательно
көңілді әнге ма әлде мұңды әнге ма
айтпаймын қинама мені қинама жетеді болды болды дедіңдер
енді қандай болады сөзі қинашы мені
қинап біттің ғой деп па
ііі өзіміз і деген топтың жігіттеріне жалынды сәлем айтасыздар ма дейді жалынды сәлем болсын
қайсысын қалар едіңіз дейді жасап тасталуы тиіс көп жұмыс па әлде өзіңіз ұнататын аз іс пе дейді
амангүл жолдады бұл хатты
рахмет үлкен і әр кезде әр қалай
бірақ дегенмен мен аз болса да өзімнің ұнаған і ісімді жасаймын мхм
ертең таңертең бойыңызда жаңа қабілет пайда болды десе не істер едіңіз қандай болар едіңіз дейді
ойланыңыз мхм ойлану керек
жоқ мысалы ыыы жаңағыдай көзге көрінбейтін болғысы келеді біреуі біреуі ыыы ойды оқығысы келеді дегендей
і негізінде ол жақсы нәрселер емес
а менің мойнымда өте көп нәрсе тұр
музыка ііі і жалпы оны уақытым да жоқ і
енді айри баста тек қана музыка деген енді дүние болмайды ғой енді
менде болады менде болады
али де жоқ па ішінде
кім жоқ
жоқ па жақсы али келген кезде өзім сұрап
өзіңіз айтайын десеңіз болмайатыр ма кәдімгідей иә болмайатыр
сіз халық әнін ұнатасыз ба әлде шетелдік шлягерлерді ме дейді
ыыы халық әндерді де ұнатамын і және де шет елдік ы әндерді де тыңдаймын мхм
егер сіз жаңадан балмұздақ ойлап шығаратын болсаңыз ненің дәмімен жасар едіңіз дейді амангүл
ммм шоколад
болмаған ерекше болмаған ерекше ойбай ол ммм қазір
бұрыш деп қойсаңызшы
ыыы мүмкін білмеймін білмеймін білмеймін білмеймін
ойланып алайық иә достар мынау қиын болып кетті
ііі үзілістен кейін ән тыңдаймыз кешір мені әні сосын эфирге қайта ораламыз ммм
таңғы шоу
асықпа асықпа асықпа
жұлдыз фмде таңғы шоу
таңғы шоу жалғастырамыз енді дәл қазір ақбибінің құдай бере салған ақ телефонына хабарласқан тыңдарман бар екен
әдеттегідей қостанайдан мирас алло сәлеметсіз бе
ассаламағалейкум жәке сәлеметсіздер ме
уағалейкумассалям мирас
көңіл күйлеріңіз қалай
жаман емес сіздікі қалай
жақсы жақсы сәлеметсіз бе айри қош келдіңіз
ыыы сәлеметсіз бе рахмет
і мен сізге қоятын ыыы сауалдарым сұрақтарым бар еді мхм
соны қойып кетсем деп едім енді бірінші сұрағым қазір енді ііі өзіңізде бір і кино түсіретін ойыңыз бар ма
ендігі а қазір өнер адамдарының көбісі сол кино түсіреді ғой мхм
кино түсірсеңіз ол ы қалай аталатын еді
жалпы өнеріңізге байланысты ма әлде өміріңізден алынатын ба еді киноның ы жаңағы мхм желісі
және де екінші сауалым алда қандай ы жоспарларыңыз бар және де одан кейінгі сауалым ы жаңағы бір
ііі қатты бір і ауылға барып бір і қайырымдылық жасаған өзіңіздің бір ісіңіз кезіңіз болды ма туған жеріңізде
ііі және де басқа да бір жерлерде болсын бір қайырымдылықпен айналысқан іхі кездер болды ма
мхм рахмет үлкен
және де ыыы жәке тақырып бойынша айтып кетсем деп едім
іхі қыз бен жігіттің арасындағы достық туралы
иә мхм қыз бен жігіттің арасында достық болады
ііі мен оған і дәлелдей аламын және де і болады деп айта аламын і жүз пайыз сеніммен
неге десеңіздер і менің ііі сыныптастарымның көбісі жаңағы і ер балдар болсын қыз балдар болсын дос бір бірімен
мхм енді мирас қараңыз мен сізге бір сауал қояйын иә
іхі ііі енді сіздің жаңағыдай сөз байласып жүрген айдана есімді қызыңыз бар иә
әлі де әлі де сөйлесіп жүрсіз иә мхм
қараңыз айдана айтады мирас мен сенің ақбибімен дос болғаныңа қарсымын мен сені қызғанамын десе ақбибіні тастайсыз ба тастамайсыз ба
ойбай не деген сұрақ
ойланып қалған ба кәдімгідей
енді білмеймін олай айтпайды да шығар енді ол
соған дайындалыңыз мирас иә сау болыңыз
неге десеңіз енді айтып кетейін неге десеңіз өзім жаңағы дос болып жүріп жақын араласып кеттім ғой айданамен
негізі басында біздер ағалы қарындас болғанбыз
ой ой қойшы мирас бірден ғашық болғаныңды айта салсаңызшы бірден болды ғой
шынынмен шынымен шынымен жәке шынымен де өтірік айтпаймын ғой
о онда онда сіздің сондай ііі жаңағы жауабыңыздан кейін қыз бен ы жігіттің арасында достық жоқ деген ой туындайды ғой
болды ғой біттің ғой сен
біздер басында ағалы қарындас болғанбыз одан кейін ол айтты дос болып аралысайық деп сосын мен иә дедім
одан кейін махаббат болды
араласып жүрдік та телефонмен телефон номермен сөйлесіп жүрдік телефонмен
сосын былай жақын араласып жаңағы сезім білдіріп жаңағы ой білдіріп солай жақындасып
іхі бәрекелді иә ұзағынан сүйіндірсін әйтеуір не де болса да мирас рахмет
творчестволық табыс ыыы отбасыңызға береке тілеймін
әмин рахмет рахмет мирас сау болыңыз іхі
жақсы керемет сауалдар қойды мхм
ы кино түсірсеңіз і кино түсіру ойда бар ма түсірсеңіз қалай аталатын еді және өнерге ме өміріңізге қатысты ма дейді мхм
ііі негізінде менің і сондай бір арманым бар
мхм м кино түсірсем және өзім оны басты роль басты рольде болсам деп па
онда қоянбаев пен а ыыы нұртас адамбайдан әрірек келіп кетеріңіз жоқ қой енді бір
айырмашылығыңыз болмай қалады ғой сценариді өзіңіз жазасыз басты рольде өзіңіз түсесіз продюсер өзіңіз
і сценарийді енді өзім жаза алмаймын себебі ол маман жазу керек мхм і кәсіби маман
ііі енді былай қарасақ мен фантастиканы жақсы көремін ііі сондықтан бір мститель сияқты
ооо күшті күшті күшті кино түсірсем деген
ортақ әңгімелерің табылды ғой
иә иә иә марвел деп
мен жаңа люди иксті көремін басқасын көрмейді екенмін
клип түсірсеңіз жақсы болар еді дейді көңілді аю
о ол не ол мен де соны түсінбей қалдым
тамаша ән тыңдайық ендеше мінезім солай әні бұл ән маған ерекше қатты ұнайды ммм
ы сосын жаңалықтардан кейін эфирге қайта ораламыз
таңғы шоу